ngaherë i di vendet më të mira për të ngrënë... u impresionova vërtet nga restoranti i fundit çë më sugjerove. Si i gjen? Është sikur ke një hartë sekrete të vendeve më të mira në qytet!